Karja yang paling iofi mane guru karna guru manena josidotoko ongo ngoaka apa yang josi odakuwa manege josi dodotoko de guru manena ma pekerjaan iterbukti oka nako manga ngoa ngoaka manege manena atau manga ngoaka didik mane jo sukses ingoe oka karna guru mane de guru mane penentu <noise> bagi bagi ngoa ngoaka karna karna ngoa ngoaka <hesitation> karna ngoa ngoaka ketika jo ngosama atau jo skola sekolah ika manege josi odakuwa ma bati kajo siodaka.